انا مدابية نخدم خمس يام في السمانة كل تلت سواليع خير انا تساعدني لانو انا نحب نخدم كل يوم ويعني غير تلات سوايع تاني مليحة بش ندبر عفايس وحدوخرين